اقدر اتكلم لفتين بإتقان اللفة الأولى هي لغتي الأم واله هي اللغة العربية واللغة الثانية هي عبارة عن اللغة الإنجليزية وهذليت اللفتين أقدر اتكلمهم بطلاقة بحكم الدراسة والممارسة في وقت طويل قضيته في ممارستهم.